באלניסבה ללוג’את לי ת’נقدر נהדר בהום ולא נפ’המهم, באלניסבה ליא אלערביה האדאכ אלאלוג’ה אלאם דיאלי, ו אלפרנסיה כנ’הדר בה מיז’אן ו כנפ’המה מיז’אן, אה אלאנגליזיה כנ’הדר בה ו כנפ’המה, ובאלניסבה לאספאניה ו אליטאליאנה כנפ’המ פיהום בע’ד אלאקלמאת.